I kona ʻike ana i kēia kānaka, ua haihai ʻo ia iā ia e ʻike he aha kona makemake. I kona hopu ana iā ia, ua hoʻonoho ʻo ia i ke kāne a nīnau ʻo ia iā ia he aha kou makemake? ʻŌlelo ke kāne ke ʻimi nei au i kekahi hoa. ʻŌlelo ke kāne, inā ke ʻimi nei ʻoe i kekahi hoa, lilo au i kēlā hoa. Mahope o kēlā us hele lāua i ke kai e heʻenalu. Mahope laila ua hoʻi lāua i ka hale kelekilo kekahi i kekahi no ka manawa ʻēaʻe e hele ana lāua i ke kai